मुर्जायल फूल के तने के काट देवल जाएच्छे। एकरासे नया फूल के कलियां जल्दी बहरावच्छे। ज्जाडिये के आउर पतेदार पौधवन के काट चाट। जल्दी करल जाच्छे घास के चादर के नियमित। तोर पर काटल जाच्छे बारिष में उगेवाला खरपतवार। के हटावल जाच्छे खरपतवार के रोके खातीर। मलच लगावल जाच्छे मीटी के रेक करके मरीत। काई और पतियां के हटावल जाच्छे।